- arabian <hesitation> ajirnga firgika <hesitation> agar ajirinana jor mando jo goni arabia ein firgika ikhtar, inenbatoni isigjir taamin dana wala damona taaminin dakani taamin shamilin dakan, ajir inenbatoni shongirka dafya tijir <hesitation> maratoni tar damanga firgiregina shek alaa bayadta tijer, inenbatoni arabia ein firgika jo ikhtarosa wegida noger.